Sai nen, mi për la mia esperiensa chë l'ai sai ch'a i ven suvens l'artrozi a le piote darera o mal a le urìe o bo e pöi d'aute malatìe sai nen, ai mai avü d'ucaziun dë guardé, la, dë savei, ëntereseme, tüt li